Umumjahon to'g'ri bo'lgan ahloqiy qaroq qabul qilish mumkin. Lekin bu jud aham qiyin. Chunki insonlar bu dunyoda juda ham ko'p odamlar bor va ular uchun bir xil ahloqiy qaroq qabul qilish mumkin emas. Chunki biz madaniyatlardan kelib chiqqanmiz.